Nato gundeda sana askun ataha matada nunwa skun a baro atutuwal koira gu minal enal gaska enal parai kwana dasi muta diha nutu na saftin nahun kasuwan goro nahun kasuwan goro yali yawe toe lawe wula sawe halla shiku wula sawe numta numta lallawe kashiku wuliyal kuranga lashiku wuliya kuramdi kalai ake ahaqal ma tadasi musko kuran akke ahqal ma tadasi musko kuran ha iyo shoki. her dan kro talalu nanke donde nalnas kukurun nasagaga nashadi gamdi na nashadan taha pal nat sati yasaftin numta numta numta indi biya kamul kurunta nashim ku mularado don mani kanadiha nara taha dasi dola saftin qa kanadi raro amma kurnata sasado salasakanadi kanadi dalliqe tanasi nandi lanuta llina shinbdo doe nasaftin ani lado kise inmtu lumta lumta mundu ta lawe pal lahanda kakuro a landa kakuro lumta lumta lahanda kade kade minas kinaskinkurna siga a shoki her dan munde latunasko karunga a nato Nasko kurun nato bundi karnagati kap mulara galiqe nachikele natulo mani hatara lasaftin ado noda mani kanadi tala saftin lapa kanadi lado chap underla saftin lakachade kade yak tun adokuno msai kase tama landum denum dukne yaso so yenun diya mundi gade nasko kuran gaabo kanka mmani kanadi ra gurna yasaftin numta abunde awe da lumtea zaman naga lafton dasi wuliya paedo mindu haldo muuta ata kanadi o lota <hesitation> uskudum suriyand mulara gadiqe nandu hallado biya nambun bubu ziye lorta mani kanadi o kai lota yagi yaskudo <hesitation> nina nukum chun gulandiya wandi natunasa wuligal klayas kuras siga a nanumasa yaro klayasku rasi wuliiyas kulayasku e nan du halladoe nuntaa mun dam ke kai kranya sha gadegade tagani dige yagi mukal laguro mundu doe hallado ulpase wunde nakanadi hallasi kuena asi ga wanno nasiga hallado lumbo ndida ski naki tana kuron lorta tonamus kuro lotaba nusunge lasobo yiransima lahambo lasi natuna isiro kima alerado fande klakuma alerado yakiye no dasi kurna tongado Dasi wato sada kangu yaiyaguru kopo angun en nasi nato sudakangun ga mul yatadha yatada yabaro mani kanadi doye natu nasaftin nadaharado yatutuwado ko enauum wande natuwaftin natdo wuzan natodo wuzan ntaini yaradan eshingi mula ragon eshingi molara guro napasen din tidode natuda wuzan indnde ato wuzande haran gure nato enyara gre nata dan nalo wal ga naskondi hara ko nara dan nagro natada natalonde dasi nuse wuzan nan gan tai giseda wuro aran turan waunasan gachiqo menga nidigur o barka tana sangali bonamsa a hannu weda kasewe da kaseya yasta tam tamo numtu nae hau laguro kawera gurnomora se haleka barka akana shkale turuma aha numta <hesitation> achirangu achirangu gundo washa watu shirangune yarasume mta na gwange masha gwange bandi waktuwa pak di aktu nure untum nire mire iyo lumbo umtun gallore umtun gal lorusa umtum gal lorusaye iyo lomgum tuhumkwa mashiyangal lousa bundi dasi matun ta dambuwa road tangira ya masha dambwa road matungal lamsa yaki yasaftin Malum masaha tan malu masaftin an gol menki ya dasi gija gija giija sal wuzan lapara gija gija gija ndifla men gurasi nifula gija gija kafarhara gamta num no dasi yotuto koira dan kawr dan yatutou zan mazin masha zamn wuzan mulya temocoinal koi numan yato koi numan mandu koinuman nagaya mandun numta kodiya adandalu kodiha adanlalu koiya kuti akote piyask mal fura moni mtse e akote tsensi ah larusa e akonterado kan ali sai babaye dan e akote gradan shensi yey yanaye numta dane akote dan kusde ah biya akoteyo elu yeshiftin to akote yifuura piyasku ta dukka koiraga masko waya junim num numskoka ta malam matahe tume malum matehe yachiranguma matahe tume malum matahe yachrau guma like kai yatchiro gatalle hai torusa ra gatal matul ta ka ngajako dige koera sai kaunnadige mintse yakafomchroga duk yeshin mula raga yeshinga mula raga do dasi wulu yayaski yahe fadi harado m watirye yahe lugaskudiya e yera his kudu yaye kandidi kanjako watireyo wandi dandasa watire ragaraya kai

Ah kashido amefu andi un hendo ka shinehe lan dasi sa'a kadau mbiyan gongul ludurni sa kaasandi dasi shigayende tsitte ragaka wuranagaa dasi shigayende tsitte ragaka luranagaka were gando sa'a sa'a nandi dasi shingol plasye kashingo plasyende usugunno londe kushung ul plasye kidago tamakasa rango kop a kunuku kduftin kuda ame rakun kdigahe ndu kusko <hesitation> wira kum biron biryan kun ka dasankkun ka hiyendu kada hiyandi kap kap pandi selan nalun di a zamuzan angora <noise> nazu muzan angoro kalas mashinku mula caga ah dige masan wuzan angro mazum haki kai kurnagur do ulsuu wuzan haki kai kurnagur do <noise> ulsun wuzan kudum ulsuu wuzan kudan kurnata ulsumularaga ha inta yatahel wal ulsan wase wusan wala ulsun wase wusko ike han shurbaye ulsun wa ajab na kurna nam ulsun wuzan natan tanimin grum ulsun wazando ay kai kuime koiram malum mataher sannu dige gu kurna mata mafa koiraga malnunda foto mato kaito sul wozan tal paseda <noise> askodo ka foto. Mundai malu matahe tam matuma klan gatu wai kurna nuyiya tuduha nandan sita <noise> nudige wanna hansi ulsun wazan bo dandi usudu sanatina tudomi men wida wa yatudo midawa bundi yata wanhe yatudo midawa bundi yata wuzanhe yatado zuanhe bunde dasi lamtazzara lasum lase wuzan undu usidu wasana shin nularaga dasi kena tudo wuzan anganna dudizi hendu dasi nasado nas <hesitation> donal lulse du luuturo ande yake kai almazaki wasika kuran hune lashinkun mula raga dasi yasha kami dulmore yale yitulapal natuma alnakaskuli <noise> haludo ake kai tukunna ta tukuuna wuman kanya kukutauma raitse kam kuma kutagum puga diya shandi tilla pal ita iti murei itu haradan yeshandi haraka pisire nashan datadulo itula pandilo num ta zzara yalori yawe ya lawee dasi halasu laiza ikubu taya kurma fada nahan kwoskwan goro dasi num tana yabranda dasi ha dasi. <noise>